मैं ओपेरा जाना पसंद करहुँ काबर की थिएटर तो मैं गए हो अउ ओपेरा तो में गए नही हों एहि खातिर मैं ओपेरा जाना पसंद करहु जहा मोके पुराना अंग्रेज़ी गाना सुने बर मिलहि।